Fômba fataon-drô vitsika àby io zen̈y, irô zen̈y karà fa man̈ano, man̈amboatra raha maromaro bokà amy ny tany, amy ny kakazo amy ny ravin̈y ndreky raha taotaomin-drô raha tsiaraikiaraiky in̈y zay. Avy eo zen̈y amin-drô io misy larene, misy mpiasa, avy iô misy resaka hoe mal zen̈y koa zen̈y dia, karakarà zen̈y, irô amin'zay zen̈y mikoran̈a, mifandamina tsara amy ny raha atao jiàby karà zen̈y.